عندك النظافة وأنك تحب لغيرك الحاچة لي تحبها لروحك معناها باش تنچم أنت هاذيك أهم معتقد تنچم توصلو للعباد وباش العباد تعيش وقتها لي العباد توصل معناها تخمم بالطريقة هاذي كل واحد يخمم في غيرو كيما يخمم في روحو ويعيش بسلام هاذي عادي چدا باش تولي معناه الدنيا كلها ما أحلاها هذايا أهم معتقد-معتقد هذا هو أهم حاچة انا.